Zaho e, zaho zegny tsy tegna tià mizaha spectacle za fô alekileky lavitry mandeha mizaha <hesitation> mizaha match, match ohatra hoe baskety zegny satria igny mônko zegny raha mba tiàko sady mbô misupporter le ekipa koa za agnatiny de magnano karahanjegny.